أنا أحب الطبيعة بشكل عام، أحب الطبيعة والاستمتاع بالمشي، والتنزه فيها، فأفظل الجبال من البحر، البحر أحسه يخوف، أحسه عميق عميق مرة، <hesitation> الجبال تقدر ترتفع انت، وتشوف اللي تحتك اللي <hesitation> تشوفه على مد البصر، تشوف أشياء متنوعة متل الأشجار، متل الطرقات مثل مساحات خظراء.